In-efatra zaho a agnatin'ny herignandro mba magnano spaoro, de io nefa de ny amin'ny isanandro agnanaovako ananzy de mandany zaho ansasakadiny, de agnatiny herignandro zany zaho a de adiny roy zany laniko agnanaovana spaoro.